ʻʻⴰⵡāⵍⵓ ⵡⴰ ⵢⴰⵎoⵙⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰ ⵢⵉ ⵎⴰⵔⴰⵡⴰⵏⵉ ʻⵉⵎ ⵜⴰ'ⴰⵡāⵍⵓ ⴰⵏ. ⵡⴰ ⴰⵏⵜⴰ ⵎⴰ'ⴰ ⵀⴰⵇⵇ ʻⵉⵔⵉⵜ ʻⵉⵎ ⵜⴰ'ⴰⵎ ⵇⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⵜⵉ ⵎⴰⵔⴰⵡⴰⵏⵉ ʻⵏⴰⵇⵍⵡⵉⵜ ⴰⵏⴰⵔⵉⵍⵡⵉⵜ ⴰⵏⴻ ⵔⴰⵡⴰⵏⵉ ʻⵉⵎ ⵜⴰ'ⴰⵡāⵍⵓ ⴰⵏ.